Yie-ji, oki-kie ukro, okara, oh-nu, yie-ji okie-kie amme, oh-nu ade etah, ostor-nejie nor, mee, maa, ajua-eji, neiji, nor, mee, maa, ajua-eji, neiji, okie-kie amme, no-oji, e-rrie no-mu-mun, mie, ajua-eji mme, waa bodor ah baaw-fua, aju-nu okpalu, aka geyi, waa ache zee, adu tie udor, waka bodor, aba-fua, aju-no-okpehe, aka-orr-ba-geyi waa-fua udor ne-edidula-orr, taa on ka achezee, awon, ni-ka la ageyi ostonejie-orr nie-ji okie-kie mme, oruu, okara mme, alachezee, adu-tie ostronejie-orr, ka-ogogeyi mme, waa, wu-ukro, aba-ukro aba oyor, aju-oji, aka-ju kali, osi-epa mme, woo-bu-ni-mezi, aba-zi, oka fii, tie, aki bua-ade-ta ukro, zi-oji-epa, achie-kie-aa, gbeem, aki duu. oji-eyie, oji-eyie, oji-ero oka, bu-ukro, abi kuu, ala-bi-ukro, abi huu, yiebi ala-aah mme, wuu buu bua-awi-ichui, abi meyi aba-fuu, abi mezi aba. zi oji-e-rrie, amme-ali-memme, awaa oji amapa, oka, buu-ni moona, aba-hie, abi moona aba-hie aba jui, yieji oda-apa, yieje ukro-okara, yieji, apa yieji ukro, okara amme, ala-bi moona, aba-hie, noon aba-dji-e-rrie-mme wuu, bua, ajua-jie nor mumu, abi ikwopu, epa-epa, aba-dee-efie, aba ador okpahe no-bo-oga. Na-alaak-ka-alunayor, abi yieji okiekie aba-yaa adow, no bi Jubi, Jiesi-apa, ni yiesi ukwor-okara mee-nom, oorti-buo ni nobe-oga aba do, ala bi noboga aba do, así anata Otie awaa mazi, abasi awaa niokukwor ojiepa, ortie bul to nímají abasi, Otta waa Okrow kpem, akosi eno, Ota bi Okro abi kuu. bimizi abasi waa osi arrapa kaa arratta Okaa-bi-mornna ábanie-zil osi arriame <hesitation> Abi moranor aba tue aju-yisi atlaa, ee-Juu yiesi okwor okara. alaa-ajujay oji errie mee, waa bi odor odor aba-afuo aju no orkpehe mee nor buo diret aa, do tii- nikuro noomee aba aki-Jun. kaa-Lo-oji-atta. ayamee. oji-atta. amee-alí mee-waa-ahaa. aggo-olukro. alor-ayokro-kumee naa-ayaa ní-ki odor. oji-ero. waa bí okro-orr abí kuu. no-oji-atta. atekrri. oji-atta atekrri amee. alaah bukro. abi kuu mee. kiee kor shekree. jie iku-kroor. ki jie-ichui-orr-mee. oji-ayie. abayor. okaa bí-meyie aba-whoo. zo-ojí-ayíe. amee. aka-ki juu oji-ayie. Attie-krri. zo-oji-ayie attire-krri okor awey. aj̄e. arre ni-kor-odor. ní-kí korbahíe. alor-wey ej̄ie. array ni-ki-kor-bahíe. awaa-mee. oji-ero aba-ayor. alo-oji ero. aba-ayor mee. okaa. abu-odor. aba-fuo-zee oj̄i-ero. adotiê-oj̄i arrapa. zee-oj̄i arrapa oki-bua bī-bu. adu-ttie. ichui. odor-ofua-tua ka-doo. ka-bi bu adu-ttie ichui. oka-límimor ka-bi-kuu. ka-li-miwinor. ka-bí-kuu. ador-okpahe. nobe-oga. no-kior-okor-ka. aluu aki. awor. ommee. aliye. ibu-bi-mee. ee-yi tee-buu ní. mazii. ali-si. aba-zee. aki buu. munna. aba yíee. aba-aj́u. yieji ayíe. yieji-okro okara. yíeji ayíe. okro-okara. amme. alí-mme. alor ajua-eĵie no-mumu. mee alor bi. negbele. abi-dadí-ímimee-moor. ada. oyior. waa tataa. mee. orr tee bua. bi-meyin-aba-fuu. aj̄u-uttee okro. alor-ayor mee. alor. adu-ttee okro-or. alor. ayor mee. alor bua. kaa yuu-kro. oro. iyíe-yīe waa alor. naa-nor. akuu bí nkoro. na-awaa mee. Nor. bi buu Zeagba. aba. aju-oji mee oji. kaa. ray ni-ki yíe ki-yie waa. waa agegí mezor. kor buu nor. aba zee no-oji. okí-buu bi-íchui. yadee. waa-ba. tru-trayaa. ají. oyíor kaa li-īwīor. nee-zee. aju oji-eguu. oji eguu-attioni yaa. oji-aríaní. wuu-buu ijie-tchuí orr taa. wee buu. ni meyin-aba-foor. otíe. kpepo kali. imímoor. īmimoor kaa-annor. awor kalí-imimoor kaa-nimaro kposi-kpos'r. oka-buu nimeyîor aba fuu. íbu-ni monna aba yie. aba-si omu. ne-j̄īeji-ero. nu-kro. okara. yiēji-ero. nu-kro okara. mee orr kí buu nimeyíe. aba-fuu. nomumu. aĵu īmimorr aj́íe. abi-ebi eticher. aba dua-waa. ene taa. ado-uttee alane ene bi buu. dee amee. ibi-ichui mee. okaa-li oyior. ekplede-isi. nede. oroo amee. alí-imímoor awee. ticher alane buu mee alane aba haa gor wan mee. taa baa haa goon ibene. okaa-lon kaa nu ní-kalía-bi munu. attee. akiaa. awi iǹgbafe. imime. akwa. kane ní-bi bua. adottee. mee ekaa-ba-ki-marro waa-an. no. okposi kposi. eki-bua. kple-haa. nika-ala-agbaa mee. emurro-attee no-odedea. akí-marro. ekí buu-mona-aba-odor aba-fua. yade-amme. asomu. abi munna aba-yie-asomu. ottee bua aju-jai. ado-uttee. nikali-lehaa níkalí ostorneĵie. ene asusar ostornejie-īsi mee kí-bua. ado-íttee waa. yeji-arris-ībene Yeji arri, ali-mer-mer, eyei kaba, abi <hesitation> imoni-mimo-astitatar, aku, ora neyi aba war mer eyi ka dusti Ora, aywi-stya, yaji-ama, ni-mimor ala wik-ike-inyafe-waustasta mer, adede- kalimaros, esti-awa-ora, ade kalor nora imonora astí kator, imonora asti kiposi-kposi eyi ki buo-bi ichoti, osi amer alayi buo-ebi ichwi mer, yimeyin- abafuu kposi kposi waan alani awaa meyin-abafun, waa-abi mazii abag-yaa-akwar, kaa-ba-zi, ki buo kuu akpleleha alasi kalí-marron waan-Sta-sta mer, yeji arrapa, eyi-ka bi meryin- abaatuu, nо-mumu adosti-ikobakei, orkaa-bi miywi aba whoo kposi, kposí Kali-oyio-waa yai-ar aji-miywi ado-sti ikobabei, kor-yaar kali-okphe akposi mer, kali akpsi mer, waa-haa agii imemor werray wererar for yaa, kan awo-bi wereror ji mámor yaa, yi swaa ajwi-ibwi-nizi xposi kposi awaa eyi ka a ka-bodor aba-faor aka-ada, aba-foor- zda ala, agi-ebeze-anaa mer, <hesitation> yasi alu-ahanini, ni-ki sor, oclem kali aba kuu-me onu ni mer-mer, aki aba odor aba fun kun kposi kposí, niyi ada